Yau daye labar italabar takira umvaya, <hesitation> umvayar kita labar takra gam uhi sadda sudda kurakkan kan dtiyan, takuna tisadakura umvoira kagu si ako dileya umvoira kasi ako duya ka tambi alok chimga kahau ako huda iyan daye ka iyan klo waada ta kragha har kaja mo sheya umthgh tika umvoye kuma, umdulaka sheya umthgh kajataye daye aboheya kamdi yega daye gai gā gachi gachanali suddakura sira kagu siye ako duye dagan kana tambi tiadak chinghaye kur tambi gata gata zuba amzhamwa gata zhaba kurama wa gata zhuba akulawa gata zhuba dama wa kata zhuba ka avimadagu matamsuuwa, ga zhuba mesu chapaha ga zhuba chageye klaba ga zhuba shelayeye klagba ga zhuba megu su klagba daye sira ka ga ta mo ga hubdu ko ga hubda ko tambura ta alakchinu kabun ako huda iyan daye ka iyan yega klaba siledagan daye gamsidai umvoira kadi yaye jar jar chuw ra <hesitation> ka umdi mo adaga chuwra ka umdi mo baba tamo <hesitation> chewra ka umdi na. Umta sugumba makaru aba kal, tamakal, geri tumakal, daye makana madi sikumba sigaram ko, umvogra kamdi yegha talvoy parth dagan daye ma voy umdu tasi sourya are jata sichan ala ga umdi da umdu tamo dagu maduwa umdighi tamo dagha maduwa daye har ka tra a voy modfe ma tra voy modka ko day kama umta jundige ka kamdisir amomurna rar umvoyra ka- kamdi yayedagan daye nera kandi yaye danye adi kana me ma wa, thyama ra ka tambi nagres jara babn tika iyan dan tambi madar lthyama sigu da yan tambi viadar lthyama daye jara chan suddakur lthyawa ra ka tambi nadaran kama jar hepdu aka tambi kane kur kama umda mo jara chow da gam daye ma umdu iumdiye ka chuwo ka kumdi ka umdige sira kanda moko daye umta jumdi mallumwa kafarsi jay ka jar mo maduwa umtara jundi umdare thathye ka jar si jay umdulaka amo maduwa umdudaka ayey thathy daye <hesitation> makana rnian da aran si ka jar si jumdiye hanglaka danko daye jaran babanye aga sudda kur jayera ka umdi da are sida ɗaye jara iyanye mowighu kumman jiri nguyaman are jiri vom are jiri umdu ra yarga aran shon ta jumdige ka jar sijay ajin. Ɗaye umvo rakadi mirdi chauda gan gako gataghi rnimawa, amma jara baban are iyan arren jara ga sudakur umvognagani, daye ghiye makagutikka raktu daye jutasi chandi suddak sudkur alak sira kagu si ako duya dagan, yeghara kamdi yegha da daye gahebu allahmdullah daye agafa hepdi aka tambi, daye ma kana guhepda aka tambi ma ko daye makana ghiye gurakchin ghaye ga tara chindi hepdira ka hepdi ako tambi dan masikagata dubachin kal, makana ga to jundu umda g- ga thufe ala gre ka gre henyeh von are ko jari mallumma are ko umdi damo are ka gre mirdi murnaa gre yaye kal, a a ma kana baban wa iyan wa mo d gan, ko jummchi umda kajar jumhi mallumma ka jar mo alaga duwa adikana me mawa adi kana me una wa ka sida kur ga sidakura kagu siakoduyae dagan adi ka me ma wa hephira ka gar hepa ko tambi dan yemara kajan uda ka tambi dan kajar hepda ko tambi ko jar hepda ka tambi ka jar jumdi umdu kumma daye ka jar tarda ako jumdi umda kumghinye sira kamda rno ako lvi chuwan jadi maga sukumba agan kagasi sara kamdi kamdi haba thumb kwa umta ra kamdi dubehin masira kamdi dubachim dab dapbada kamoli sinkwa daye sir kantama daye umtara hufatiya ma umdi hufatiya daye umta sidi ma umdi sira kamdi thahye siri sumura an voi ta wa chiye chu dagan. Daye kamta jumdi umdu aran kamdi jay kamdi yiyah sisunma ka waisu hau barka katambi bankwachin yaziwa kag uwi umdi daye takira ka tambi famda wane dage takra ka tambi fomda wane ta tambi hathbarka alaan ka tambiya mo kaja kudde kleba ka tambiya mo kajasidi rayawar musilimchi waiso lthathna daye a chan alagu murna, achannalaga hua a channalagu sudda kurta kra sira sir kagu siya kuuida gan, daye aboheya kaga siya ako duya daye kobo kama katan jay, ga jay ga mo sighi gam sinda har kagata kudde jara kaga t klay tin kabu ga somo uva parth uva sudda uva makir har ga si uwi uva kum kayatafur kum kamya kowa, ma ga sa yafhda uva kum kanye kowa ko gukurti abulachin masara kagu abulachin daye aboheneghi, hekkiry baban ta bikitakram, hakkiye ga kurtasiki ta kra baban hakkiye ga kur tasikiye to kra iyan ga. Makana umzi salko lara gwako makana kamdi yerimako data lukwa kiye salwako hakine ta siki takra baban yawa sai jar klin kajar hauna ki salko kama hakkinan tasiki takra iyanye tasiki takra babanye kuneghi nanakarouwa yan sudda kura kam umda gan sudda ako duyeghi mako kamdi yaga mako kaga iwi iyan musilum baba musilum. Gusi uwi kakan musilum daye negam sira kan umdu murna ka umda hupdi tana negal parth ma udaduwa, makana magu si kagu si uwi baba ada musilumwa iyan musilum wako gatamo me me daye itabeya gasa wahala, siwa kat umda, abaram har kagu si kasi lwi iyan a sala, baban a sala, waiso musilum mako daye sira kagu tahep uwi umdura kagu tahup dialan tan kuma, chandi kagata hupdalan gata hudu aka tambi tambiyan jati alachinga ako ja musilumma avun kuru ga hupdi aka nabi nabira ka tambi yan subochin odan wahaye ka nan lukuram har kajasi ta mala ika jibril kasi alan har ka si aka mabi nabi ka kira kwa jura vom are, vom areye kira kwa mallum wa are tha thwane har ka si ta mur, ma kana makana ma gusu uwi krigop ako jan musilumma mako thirth ka gan, umdura thath gan parthu ma a diwa tambi tukon ga akon ja musillumma are kuru katambi mirrdin kam umdirata tukwa tambi, umdura takukwa nabi, umdira tatukwa kira, umdira tatuthwa sala, umdira tatukwa mo gira ka tambi tukwaso, daye negan maka na gasa uwi kirga ko jah negate kwa daye gu kirta nthuye ga kurta thay ako duyaye ga kirta thay akoleraye.

Ɗaye kana nasira kaga mo thath kwa daye gata siudi masikuɗni leira, masira kaga mo kuda lthaye bafhiye gata suidi batshekuɗmi ako leira daye kaneghi nan karawan yay yamo murna ako yara anmadi yaibhaghi alhamdullah, ma juda kuriye yiwuri ma kufaukurye yiwri daye iya hepdi ake tambiye ya hepdoka nabiye ka tambiya jak da daraja ako nabi ka tambi jak jak jak di daraja ako mullum ra tami tama sanaiyar kira ka thdur kima neneghiye alhamdulillah.